La lavatris a serv për lavé la roba, al e ën rettangolo cun cun ün oblò, ti t'lu düverte, ti büte ëndrinta la roba sporca, pöi ëndrinta a custa lavatris büte co ël detersìu për lavé, pöi t'la tache, ël mutur a la fa giré giré giré finché la roba a resta pi pulida